बिलरिए आपस में अपने भाषा में बात करेलिन। उ आपन बात समझावे खातिर मिमियालिन, लड़ेलिन, रोइलिन और एक दुसरे के सुहरावेलिन।